في المكان اللي اعيش فيه عندي حوالي ست نوافذ. هالنوافذ تسمح بدخول الضوء الطبيعي تخلي المكان منور كمان أحب افتحها عشان استمتع بالهواء النقي وجود النوافذ يعطيني احساس بالإنفتاح.